Kalau buat makanan pok yang kita sukain makanan tradisional itu gado-gado pok iya gado-gado itu dibilangnya makanan kita dari kecil ya dulu nenek kita dah tu awal mulanya mah ya nenek kita tuh namanya ruqyah tuh nenek kita awalnya sih ya pecel sih itu setiap pagi tu pecel setiap pagi tukang dagang datang dah tuh, ya kita mah tadinya ya nggak doyan dasar gado-gado dah tuh akhirnya nenek kita sering beliin namanya pecel pecel cobain dah tu sarapan pagi, ane bingung juga ada tuh namanya itu sambel sambel apaan tau dah tuh pecel-pecel ya kita makan kita cobain dikit, bujug deh rasanya enak juga udah lanjut ampe kita tumbuh dewasa kita makan ketoprak dah tu lanjut lagi makan ketoprak bumbu kacang juga rasanya udah hampir sama pisan dah pokoknya dah tu ma ama itu tuh pecel itu tuh yang kita rasain bumbu kacangnya enak pisan dah itu dah lantas toprak begitu akhirnya kita ketemu lah nih namanya gado-gado nih nama mpok gado gado gado Cuman gado gado kalau kita nggak kurang kurang yang bikinnya kurang sedep ya kurang enak, gitu kan cuman akhirnye kita ketemu ama makan gado gado itu sama wah duh kurang inget deh tuh namanye siapa itu pokoknya dah kita paling inget dah gado gadonya paling enak dah dia dah, itu makanan yang makanya yang kita bilang paling suka itu gado gado, nah kalau untuk sekarang nih ada deket rumah ni, namanya sih kita nggak tau tu namanya mpok siapa tau tu, bikin gado gado dia tu enak banget harganya lima belas rebu tu anak kita kalau beli tu sering banget tu kita suruh beli gado gado yang deket rumah itu tu, cuman ya dikatanya dia ya kalau beli ngantre lama banget, ya dia pw kata dia gitu akhirnya sempet nggak mau dah tu, kita makan dah tu akhirnye kita makan beli gado gado itu, makan ama anak kita dah tu buset deh tu bukan gado gado sembarangan dah itu mah dibilangnya paling enak pisan dah, gado gado juga ada namanya kangkungnya tu ada nangka ya apa bae dah pokoknya dah itu campur ada tempe tahunya juga udah enak pisan bumbunya itu. Iya dah, apalagi kalau kita makan di tempat temen kita dah tu gado gado kita dateng dari rumah langkah kaki kanan dah tu kita dateng dah rumah temen kita namenye reja, komplek tu dah daeng tau taunya dia lagi, lagi makan pake gado gado buset ada temennye dia buset dah bukan main dah rasanya kalau udah makan ama dia mah iya, kuatan nasi dia kita makan juga gitu, ya cuman ya gado gado udahannya perut kita pada ini lagi dah kuatan pada bisa bolak balik ke kamar mandi, nylanang nylonong bae dah tu ke kamar mandi dah tu, udah ga puguh lagu dah pokoknya dah perut itu udah nggak dikondisikan kalau kata reja mah om lu ngapain bolak balik kamar mandi bae om ya puguh ini habis makan gado gado eja ini perut pada mules ini gitu dah.